Ando nifuriye hii tashinijui nikanenda anifulie mi nilenda andoenda Marekani ya munyi niyacho niandulei chawa ndo bahati ifu yaku <hesitation> mbona kalenda ya sehemu ya miniendele njicha hata inipi matamani <hesitation> nii yaani mfiri nfike nigende koniafili.